Nä kõnõliq, et saq kõnõlõt üüse salahuisi egäsugutsidõ tulnukidõ ja kodokäüjidega ja sis lindistät tuud ja panõt umma podcasti üles. Ja et sa esiki laulat ja röögit naidõga üteh üüselde, nii et naabriq ei saaq üldse maadaq.